بحسب اعتقادي إنه -ال- الانتماء جد جد مهم <hesitation> حسب الأشخاص وين يعيشون؟ <hesitation> إيش <hesitation> المجتمع المحيط فيهم؟ ولكن في بعظ المناطق، في بعظ البلدان ممكن إنه تكون <hesitation> أشياء <hesitation> جدًا <hesitation> مقرفة، جدًا بشعة؛ فتظطر الشخص إلى الإنتقال من بلد لآخر، و-هذا بحق- هذا من حق الإنسان.